Yamii yamii puuchi, achame achame awendi, apokere chemwandosi, a aipchi aipchi chakula, amitwogiiki chemuch kotareti. Koteshi kimnateti, ya ya yamii puuch kora aa a ataret atareti chemo, awendi ipoo apoo koti chimaimuchigei, aipchi amitwogi, apotoreti anaipchi anaawee awee yemii yosiiki, apounchi korik, amwetchi ingoroik aunchi viombo. Ana ana koyamii puuchi a apokoti choronok chuuk, pikee pikee pikeam story, ya yaami puuch kora awendi, awendi siro ipacheng ingoroik chekaroron apacheng, apacheng chakula apacheng lokoeki. Yaami puuchi aa atareti sigiik, chuuki amopen koot aun viombo, amwetishek akot ataret chekitupche yamii puch ataret chekitupche, chemengech anet ayochii ayochii kasii nekakikoi eng sukul. Yamii puuch aah atareti atareti. Chii agee tukul nemache taretee nyuu, yamii puuchi amuuch awoo mbari, apa apapatishie, apapatishie ane yamii puuch kora awee payai kasiot ap kanisa pa apaun kanisa. Ko yaa yaamii puuch kora, apa awendii pa apa potaret, apataret chekitupche. Apo apochengchi apochengchi ingoroiki, ing siro apacheng'chi apacheng'chi tuguuk alak tukul alak tukul chemachei. Yamii puuch kora, awendi awendi awendi koot ap koot akot chorwenyuu.